Zebra sona zebra ini ita biasa sering mete ni osi bana la, boma kalau untuk ndala sona ita biasa pake ita aktivitas, ita ini kegiatan hataholi bisa untuk leleo ita pake untuk leleo pacuan londiak.